بهوايتي المفظلة هي <hesitation> الرياضة سواء كان إنو معنتها عن طريق ممارسة ولا عن طريق إنو نتفرج بالنسبة للممارسة نحب نمارس الرياضة على خاطرها تعاوني باش نحسن البدن متاعي، ونكون في صحة جيدة وبالنسبة للتدريج الحقيقة تعطي نوع منتاع متعة ما يعطيه حتى نشاط آخر يعني متعة وحماس مع الفريق اللي تحبه.